भारत के संविधान को छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास मा लागू करो गाओ हतो। और यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। भारत को संविधान ना केवल देश के शासन के रूप रेखा को प्रस्तुत करत हैगो। बल्कि यह नागरिकन के अधिकारन और कर्तव्यान को भी स्थापित करत हैगो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व मा संविधान सभा ने यह संविधान तैयार करो। जो दुनिया को सबसे लाम्बो लिखित संविधान हैगो। ई संविधान में भारत को संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में स्थापित करो। जिमे प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता को अधिकार मिलो, समानता को अधिकार मिलो। और प्रत्येक नागरिक का धर्म निरपेक्षता का भी अधिकार मिल गाओ।